Ca youali, ca youali tusqueh ca, canah quiemah chichimeh. quihyitah canah yetlah, tlahtlaulchucah, tlahtlaoulchucah. chichimeh, yetlah quetah la mejor, tehoun neco quihixmateh. cunetac mihqui, cunetac mihqui o tlocamo ca youale panu. tecolutl, tecolutl panu ica youale noihque tzahtzeteh. u tehju neco, tich, tich, tiquixumateh quemeh, tlo cui panu. tecolutl, ca youale o tzahtzitih, quitusneque yacah mequis, yacah mequis porque ca inun tehoun techcovilihtiaqueh. totahuan quemeh, quemeh pues, quemeh queni tusqueh eh, tocre, tehoun co nan, to, to, to- toneltucah toneltucah porque youale panu tecolutl ca neco cah tehuan tichonte cacaltiencu. quemeh neco nichonte cacaltiencu, ca youali niquisa, nequeta. canah yetlah, quemeh, panu yetlah quemeh sum, quemeh tloyacompaya. nenenteh porque neco amo, amo nichonte tla ca tla yehtec nicon. nichonte cacaltiencu ca youale quisa chichimeh tlahtlaulchucah, niquisa, nequita poh amo tlen nequita, pero chichimeh quemah. quetah Totumeh acmo etla porque nuchi inun ya cahcalaqueh ya. concucheh pero chichimeh tlahtlachiyah, yehoun amo cohcuchih, tlahtlauahuanouah tlo itla quitah ca youale, canah quiemah pues. quita mihqui tlahtlaulchucah, pues tus que inu ca youale neco, neco. lo que tlin mochiuah, can neco can tehoun itcahcateh